يا أخي يعني في فرق كبير بين الثقة والإيمان الثقة هي إنك تثق بنفسك يعني وقدرتك على عمل الأشياء أما الإيمان فهو أكبر من كده الإيمان هو ثقة في القلب بأن بأن في قوة أكبر منك بتساعدك ويحميك يعني مثلا ممكن واحد يكون واثق من نفسه بأنه بيعرف يمشي على حبل مشدود بس هو مو مؤمن إنه بيقدر يطير الإيمان هو شي أعمق واشمل من الثقة بالنفس يعني اشوف أن الثقة والإيمان مترابطين لما الواحد يكون مؤمن بربه بيثق بقدرته على تجاوز اي صعوبة والثقة بالنفس بتجوي الإيمان